تصور کٔرِو زِ رٲژ دوران کٔرِو میٲنِس ہمسایہِ ہُنٛد شور، مےٚ چھُ تِمَن پنٕنۍ آواز کم کرنہٕ خٲطرٕ ونُن۔ اَمہِ برٛونٛہہ زِ بہٕ پرژھُس تِمن تِہنٛدِ حال چالہِ۔ پتہٕ وَنَن بہٕ تِمَن واریاہ ژیٖر، وۄنۍ چھُ شۄنٛگنُک وق۔